مفيش اسهل من صنع الايس كريم في البيت، وبطريقة عادية خالص ومن غير حتى ما نحتاج ماكينة صنع الايس كرس. اييه ممكن ان انا نشتري الايس كريم الباودر زي ايس كريم دريم مثلا، وبحط عليه تلج مجرو وبشتغل عليه بالهاند بلندر بتاعي او بالمضرب <hesitation> نشتغل بالمضرب و نجعد نضرب فيه لحد ما لايس كريم يزيد معاية في البولة ويعبي الايس كريم وباشتري كذا طعم منه.